Gjithmonë zgjedh dhuratat më të mira... nuk e di si e kupton saktësisht çfarë më pëlqen çdo herë! Ke një talent të veçantë për t’i bërë dhuratat perfekte për mua.